Yakitu <hesitation> hewan- hewan turrojong tasi. intui bungkang, gurita, intu bungku, intu biri-biri, intu asu laut, intu kuda laut, intu bulan laut. Yakie hewan- hewan turujung masalu, intu waja, intu bungkang, intu bungko, intui to ula.